Pajarito ja ka'ando ja bueno taja titata ja ku ave tiuku ja xiininna ku gorrión, correcamino, chikaka, cordoniz ja ku jiaani ku taja titata ja ku chida'a niuun ndvaa ja ku ja io ja lechuza tiuku io jiaa tiuku ja maa titata io.